Pues este ñipelan showalley ndimom juw monguich, atsojuw ngumi sal monguich atmi ñipelan atsojuw este pelot, ajtochiw pelot y pues pajaw ujan pata ganar, altiel ps am mi kual, a mi noj, a mi familia y lankanchi jow lambow majawuw a veces, ambuj sábado, ambuj domingo, pambu anok anok nüt par este pues majawuw jan timuchach oj pelot ajleck viaj, pues ajchoj anay makej alanok nawlonock kiambajt, nawlonock este partido patsojow altiel, ps jan pata ganar ps y tiel escuel monguich, atatuan ps showalley aranguw este ajguey ambuw olonock y lugar a veces lambuw alonock escuela, olonock kiambaj y tiel kiambaj, kej ps kej toan monguich a- apatsojuw y pues ajgue ambiol showalley ñiwew porque pues atokel lango maranguw olonok kuej ngu majñe sino que pues najñe, pambu olonock lugar y atatuan altiel este ñipelan pues, ambuw olonock kiembam majawuw, pues atsoj este tor y pues meawan anguej ñipelan, andiem maw parmajaw y ajkiej mi kual toan, pardom ma- majuw najñe y gumi paranguw olonock ajkuej monguich, gumi parma anguy maw sino que pues majaw najñe mam, matsoj pelot.